Kua cinta metrika retako ikaviyae oyeporu esa kuapeko opaete mbae ñanekirei yayapova tenondeko ñajata kuape, esa kuaretamako oja keti ketiko, kiakiapeko oyepita oñeñonota opaete mbae mbae reta ñanekirei yayapova